Ya. Misy ankanjo sasany imperméable. Misy, misy ndraiky tsy imperméable. Fô <hesitation> ny mahasami- mahatonga igny fagnamboaragn'ny ologna aby azy ihany. Ny akora ampiasain-jare na raha ampiasain-jare akagny samby hafa. Misy lay ataon-jare raberabe igny. Igny zao tsy tera-drano avake.